Nyebban loturgo nyi'e. kanjum on be watata ha dow siwaakiwol lotugo nyi'e ngam goddo loota nyi'e mako laaba voda masin.